عادة احب اكون دايما مبكر في مواعيدي مع الاصدقاء. احب اكون اول واحد يوصل عشان اكون جاهز ومستعد سواء اذا كنا رايحين مكان او جالسين في مكان معين. كمان الوصول المبكر يعطيني وقت استعد وأجهز نفسي. عشان اقدر استمتع بالمقابلة اكثر وما أضيع وقت في التأخير ولكن مو مثلي <hesitation> مو كل الناس مثلي.